Nida subu. subu me au una roti hutido te au una roti hutido te ma laku tarigu baru au campur laku ure una roti ure mape ha au una pea laku au una gorenga. au una gorenga. gorenga pea laku mati aka hide au una te laka mate laku mata kahide laku mate au sekolaha ha pea laku au una iya masa karing nida mam au una iya masa karing pea au suko ala laku au unae tarasi au tau una uta antau una tarasi ha pea adimasa laku au una. au gorenge kukise au goreng kukise kamati laku manihu mati ninu te laku adimasa mam pea barue <hesitation> inama inae. inae mala mema baru au unae hiya kamati nasi goreng ala nasi goreng ma barang taie, tai uta loko au nana nasi goreng aka matie ha kalu niko rea subu. subu au eu sahee iya akan mati saie barota takamati fataee jualan kang taie jadi tae lakahide loko uta sae barota laka matie. sae barota aka mati pea lako au naue awa nawa goreng ianu goreng ianu pea laku au naue utanu. utanu ma utae tamate campur tedinoso au una rea santange maka mati mati anu pea lauko <hesitation> ana upea. Au laku ala suku ala pea laku aule wala aku mate teanue. mate anue musipi kadue. musipi kadu pea laku au istirahat te <hesitation> nida maa. anida rea subu. subu ma au unae roti hutido te aka mati roti ureng. ratoure aka mati pea au goreng pea laku au unae tee. te aka mati pea laku mati ninu tee mati ninu tee pea laku mati ou skola mati ou sekolah pea laku ae ianue laae au ale diianuu ale diianu pea barue au unae kamana nuriaie ria ie. ria ie lohore au una kamanu ma une ianu ia masa karing au suku ala peao baru au una ianu. una ianu pea baru au mas karinga. mas karinga pea laku au unae masa laku au unae tarasiaa au una tarasi pea laku aueu ma pea amaejae tarta masa pea laku aunae laku au musue ina hunure ina hunure pea laku adimasa ma. laku au ue hihe au goreng ure re aie ninun te adi masa ha au goreng ure pea. Ha laku ina adipito ma. ina adipito ma tahiye. tahiye utanu jadi au una au suka ala laku au gorenge ala goreng aka mati ha pea ina nadisa au unahe tahiya aka hidetu lako auhu sahe barota taka matie paniko taya kahidu te me ae barota aku ae putar te laku mati nunu te pea. laku matieu sekola ma. mate ou skola pea laku au eu ala diano. ala diiano pea baru au unae kamaananu au una kamanu ma au goreng ianu au duko ala au una utanu bharang utanu ma au una utanue tedinoso lakueee laku tamate haa au unae pea laku au musuu ina hunu re. musuu ina hunu re pea. pea laku hunu pe au musu hunu pea laku ianu ma keduke ianu romo ilai keduke laku aou aledie. aledi pea baru ite anu aanu pea laku au musue tanu huke te anu nikome ha pea. pea baru te istirahat.